عشان تغير حفاظة الطفل أول شئ تأكد إن عندك كل الأدوات جاهزة، حفاظ جديد ،مناديل مبللة، وكريم حج الطفح الجلدي إذا إحتجت ،بعد كدة أحط الطفل علي سطح آمن ومستوي وفك الحفاظة الجديمة برفج وارفعها عن الطفل واستخد مناديل مبللة عشان تنظف المنطقة بشكل جيد، <hesitation> وبعد كده تلبسة الحفاظة الجديدة وأتأكد أنك تربطها بكل الجوانب.